दर्या डेंगर वचपाचो वेगळोच सन्तोस अस्तां। छोड करून सांजे वेलार रेवण भोसून बुद्वेया। सूर्याक पळोवपाक वेगळेच तोरेंच आनंद फावो। जाता दर्या, दर्या डेंगर रेंव, शिम्पेओं, दर्याची। थोंडाई आनी तेंचे वातावरोण मनाक शांती। हात्टा आपल्या इच्छता वांगडा वेल सारुंक। सगळ्यां बरो जावं म्होंल्लयार दर्याचे डेंगर।